B'aje'laj tan inwa'lik intech tinsukun ko'ox ti k'aax ko'ox tan ub'el ti k'aax jo'mij jo'mij ti ti k'aax tan uwawat aj- ajsaraguato aj- ajb'aatz' tan uwawat ajb'aatz' tulakal tulakal k'in tulakal <hesitation> u tan u- ujantik u- uche' upol <hesitation> tan ujantik opokche' ti k'aax junp'ee ta uje'lo' yan je'lo' yan aj- ajb'aatz' tan uwawat tan uwawat ajb'aatz' jach ma'lo' u- u- uwawat tan inwa'lik insukun je'lo' yan je'lo' yan junp'ee junp'ee <hesitation> tan junp'ee <noise> je'lo' yan a' k'ek'en kax je'lo' yan ta- tales a' tz'on ko'on ko'on ti je'lo' yan je'lo' yan k'e- k'ek'en tan ujantik pokche' tales a' tz'on ko'on ti ti wa'ye' ma' ma' tan inwa'lik insukun ma' je'lo' je'lo' yan tan ujanal tan ujanal ma' tan a- amentik mixb'al ma' tz'on je'lo' yan, ma' tan a' kinsaj kintz'ik a' a' k'ek'en k'aax je'lo' tan a' a' tan ujantik pokche' je' jach yutzil ko'ox ko'ox ko'ox wa'ye' tan u tan umentik u- u- u tan uyixkil te'lo' yan ja' yan ja' ti ti k'aax tan u tan inwa'lik je'lo yan tan uyixkil a' k'ek'en tan uyixkil tu'ux xan tu'ux xan je'lo' a' je'lo' yan que yutzil tan umo'nok k'ek'en jach ma'lo', tan inwa'lik je'lo' yan je'lo' yan je'lo' yan jo' monok tu mo'nok k'ek'en tan ujantik a' jach ma'lo' tan a' jach ma'lo' wa'ye', ti k'aax yan yan ti k'aax yan b'alum tan ujantik jantik b'äk' ti k'ek'en jo'mo kinsik junp'ee k'ek'en, b'alum tan u- ujantik b'äk' k'ek'en k'aax jach yutzil aj- ajb'alum tan u tan u- ujantik, je'lo' yan junp'ee junp'ee junp'ee k'-kan tan u tan ujantik junp'ee junp'ee junp'ee ch'iich' jo'mo kinsik ma'lo' tan tan inwa'lik tinsukun jach ma'lo' inkan je'lo' yan jach ma' jach k'as jach mal k'as k'ek'en el kan tan u ma' u ma' m ko'os ti kinsak ma' ma' ma' ma' ki' tan u je'lo' yan tan u- u tan je'lo' ti ti chi'. ti chi' k'as je' b'alum tan u tan u- ujantik <noise> wa'ye' yan wa'ye yan a' b'alum jo'mo jo'mo kinsik junp'ee junp'ee k'ek'en k'ek'en ti k'aax.